مرحبا كيف حالك؟ أنا هنا لمساعدتك في العثور على السيارة المثالية، عندك فكرة عن نوع السيارة اللي تبحث عنها اذا كنت مهتم بموديلات معينة او مواصفات خاصة؟ يمكنني أن أقدم لك أفضل الخيارات، السيارة هذه اللي عندنا هي واحدة من الأكثر طلبًا تتميز بالآداء الممتاز الأمان العالي والاستهلاك الوقود الاقتصادي، هل ترغب في تجربة القيادة؟ أنا متأكدة إنك هتحبها.